Eeee i sary pika io moa zay la mitatara fiegna i io, fa fanaova azy alainao sary abay zay ny raha abiaby nitranga tamin'ny fiegnanao la ataonao nifanarakaraky la igny ro manambara ny fiegna nad-nandalovanao.